Irô Irilandy àby io ndreky kolontsain̈y ndrô, <hesitation> misy laoko resaka fandokisan̈a zen̈y tsitio zen̈y zen̈y fivolan̈ana izy fo hanin-drô miaraka amin’ny lafiny. Avô lamoziky ndrô fôlky miaraka amin’irô fahaizan-drô <hesitation> misôma viôlan zen̈y.